Yetu anre-anre de anre-anre de <hesitation> na sehaq i atau engka akkegunanna ilalenna alale taq yanaritu anre-anre mega de <hesitation> peroteinna naseng tawwe de mega de <hesitation> hasiaq na yenatu contona ikkaju contona yetu ikkajue kan <hesitation> mega <hesitation> peroteinna jadi <hesitation> magello iyanre <hesitation> contona bale de yetu magello to <hesitation> bale de mega to rekeng akkigunanna ri lalenna <hesitation> watakkale na jadi yetu bale de magello to yanre magello to <hesitation> untuq ale taq na engka to tu yaseng nanre cella na yetu nanre cella e kan makurang gollana jaji yetu nanre cella e magello to untuq ale taq na makkero silaengeng sibawa nanre pute na yetu nanre cella e kan <hesitation> kurang gulana gollana jadi <hesitation> bara deq nakenna kiq penyakiq <hesitation> golla tau diabetes naseng tawwe makkurodo na yemaneng naro anre-anre <hesitation> menuruq ku mega akkigunangenna ila- ilalenna watakkale weddingnge yanre esso-esso yenaro.